<hesitation> Raha hoe resaka fikotranana ndreka, aky- mahalany telopolo minitra isan'andro akeho zany zaho, de akeokeo amin'ny a <hesitation> folo, akeokeo amin'ny adiny folo akeo zany an isaka herinandro zany zaho raha ohatra hoe mikotrana aminà spaoro.